Gimi tonaada, be womarde. Himbe lesdi mai do yidi gimi mabbe vi'eteedum tonaada, gimi mai do seina be masin to be do nan, be do woma chaka mabbe ngam seyo be do jogi njarateedam beldum ngam be yara be haara masin.